<hesitation> Biby miaina amban’ny tany zao an, an bibilava an, ankana an, <hesitation> trandraka, sokona de voalavo, voalavo koa afaka miaina ambany tany, de <hesitation> trambo, trambo koa miaina ambany tany, de ala.